ما بعرف اش فيهم يحكوا ، لكن أعتقد إنهم راح يقولون عنى شخصية قوية ومستقلة إنهم دايم يحكون عنى هكذا حتى قدامى على مسمعى يعنى إنه إنتى مرة شخصية قوية مرة وحدة مستقلة ، اا أحيانا يحكوا إنى مرة شخص عصبى ، <hesitation> ما بعرف هذى الأسئلة هم يجاوبونى عليها أعتقد.